Ma viyi kudu kulakula mayalugiya kehur uzugiya kisar sigiya uzu kucigiya mayagur shinkafa furgami giya haur mirugiya gan kesari tu kobo giya imai yubasuka dilbar sir kiirko kosaigiya ketaragari kesiya sigiya kulakula mu shagi yama siya breakfast ar buchinagim buchinagum su ja sai isidu isu dum wanumur margikiy asika asika abunan yuryur dak isidum wanumur margi asika taliyark ketar dukula kula bucinagum kiasiya sirai dugaburi buci jumaban dugu wukenk asabar lahadi bucir bucinagum kuma musha makaranta imai nayatar sirsumuar uzudiya hur’arya kula kulak a ka mushagiya ya bura sun suyu yurkmai keyasar sirai dubuci iya tar dufur yar tw nayi buku kaka mushagiyi ivu sunagum ai masalamai nayi buku gushiayi a ma musha cina uniform ku duu aga assignment ko home work kija mute siginda ko sunagum in ja fukari ivu aku abunan asabara aga lahadi tu sunagu aiduga fayaku aya mu busamusha kura yu daci jabeku monday jan jafaya su inir kula kula da mail u makaranta gafaku sirsumundak im bahakaba mindugagu nagu talaka u duniya kilsu dugu basika siyagiyi duwul ɗagu kura yigiyi kula kula daci duzuugiya mayahau kisar basu daci yumin di margi gu margi kura hu uzu bucinagu dibucigasarman akilgiyik daci kilaga siya sunagun namur margi aguya je dufuran.